<hesitation> Io zany karaha <hesitation> olombelo avao fa- fa gn'andreo koa langagendreo mi- karazany hafa fa tsy mitovy amin'agn'olo. Alika zao amin'ny alalan'ny m- fivovògnany igny zao ifandraisandreo, mivovò reo, de mifamorivory, de laha ohatsy koa zany amin'ny fotoan'iregny tokony iarahany regny koa alika koa <hesitation> amin'ny alalan'ny fofo koa zao ifandraisandreo, misy kifofofo hafahafa regny.